Xale bi baax na sa, waaye mag tamit baax na sa, presque mag bi jot <noise> ba dem université xel bi ko yàlla jox ak jom ak fulla ba mu dem foofu bu demee dana góor-góorlu. <noise> Xale bi nag mun na daje ay moromam xale ñu jàdd jaaral ko foo xam ne moom du gis njëriñu ëllëg bi. <noise> Dem université <noise> te am chance kooku bu demee dina ànd ak ñu jub, te mu bàyyi kilifa si kër ga, kilifa gi dana ko wax ne boo demee defal lii defal lii moytul ànd ak lii moytul ànd ak lii. Mag bi nag jarul ñu koy tegal parce que mag boppam la <noise> liggéey na ba àgg foofu, xale bi nag dañ koy <noise> traité jaaral fii jaaral fii, <noise> baayam il faut mu traiter ko. <noise>